әкем мына жерімді ауыртады мына жерімді ауыртады ұрған
өгей шеше үш баланы аш жалаңаш ұстайды
апарып кигізген киімдерімді отқа тастайды екен дуалап алып келген әжең деп
ол аздай туған әке де күн түн демей тоқпақтай береді
құдай сақтасын асапыралла мына заманда ондай сондай адамдардың бар екеніне мен шошып отырмын
үйден шығарда аяқ қолдарын байлап қорапқа салып кетеді
сіздің үйіңіздегі бала басқа оны ұруға болмайды
жетімдер итке құйған жуындыны жеуге мәжбүр
анасының әруағы ұрады ертең ана әкесін
мына бала ертең қылмыскер болып шығады ертең
бұл анасынан айрылған ағайындылардың ауыр тағдыры
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
алайда бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты ағайын
еуразия арнасында пендеміз ғой ток шоуы бүгінгі хабарымызда
әкем мына жерімді ауыртады мына жерімді ауыртады ұрған бірақ
олар өзге емес өз әкелерінен қорлық көріп отыр
қолмен тартқан шапалақ былай тұрсын тіпті таңның атысы кештің батысы қамауда отырады
өгей ананың өгейлігінен балалар кей сәттерде аш жүруге мәжбүр
қолға тиген таяқпен тартып қалатын ата ананың бұл қылығы не масқара
бұл тәрбие ме әлде туған ұрпағын таптау ма бүгін анықтап көрейік
әкеге баланың алалығы жоқ деп жатамыз ғой
бірақ өздеріңіз қазір бұл пікірге кереғар дүниелерді көріп куә боласыздар
алдымен қонағымызды таныстырып өтейін
бүгін біздің студиямызда балақайлардың нағашы әжесі гүлбахар апайымыз отыр қош келдіңіз
әуелі ы балалардың әкесінен бұрын анасы туралы сөз қозғайықшы
қызыңыз қай жылы неден көз жұмды
қызым алдабергенова шахназа он екінші жылы ауырды онкологически
екі мың он үшінші жылы жиырма бірінші июль күні көмілді жиырмасы күні өлді түнде жиырма бірі күні өзім көмдім
ауру қызың деп әкеліп тастады күйеу балам
екі мың он екіде әкеліп тастады ана кішкентайы бесікте жатар еді әкеліп тастап қызымды
балалардың бәрін әкеліп тастады ма иә
әкеліп тастады бағып алсаң бағып ал иә детдомға өткіз қызың ауру
көметұғын мазаратымыз жоқ деді
үшатаға барсақ жер жоқ екі метр жер жоқ бабайға барсақ екі метр жер жоқ деп әкеліп тастады
сонымен қызымды шымкентке апарып ақшалары жоқ олардың томографияға бәріне мен ақша беріп тұрдым
енесі бейшара жүгірді қаратты неғылды болмады
сонымен ташкентке апарып операция істеттік шықты злокачественный
содан бір жыл үш ай жатады ғой үйде
химияға апарады әкеледі апарады әкеледі болмады
екі мың он үшінші жылы жиырмасы күні түнде қайтыс болды көз жұмды иә
күйеу балаңыз одан кейін екінші рет шаңырақ көтерген екен ммм
неше жылдан кейін үйленді
бір жыл болмай ақ үйленді
бұрыннан жүрген қатыны екен ол көрші тұрады
шығып кете береді шығып кете береді содан қызғанып стресс алған ғой қызым күйеуін қызғанып
содан сегіз айдан алып қойды ғой балаларына бір машинасы бар еді пассат деген
машинасы машина маған үш бала саған деп тастап кеткен машинаны алып кеткен баяғы өзі келіп өткізіп алды шешесі
дүниеге алмастырып кеткен болып тұр балаға
балаларды одан кейін не үшін алды өзіне
білмеймін неге алғанын
төрт ай оқыттым өзім баламды екі мың алтыншы жылғыны
сегіз шымкентке сотқа беріп алып қойды
жалындым жалбарындым қызым берме деп айтты бұл үйленеді
айтқан ғой баяғы күндесі мен сенің балаларыңа у беріп өлтіремін ит қылып жұмсаймын ы қорлаймын сенің арқаңнан әкең апарып көме береді деп
жаны шығып бараатыр кәлима келтіріп тұр қызым жылайды ғой больницада жатырмыз ғой екеуміз мама бермеші дәуренге берме берме деп
бермеймін бермеймін дедім алып қойды
сот кезінде балалардың пікірі ескерілді ме
психологтар жұмыс істеді ме балалармен
сөз деді бірақ бәрі сатылып кетті соған
бухан деген депутат араласты дағы соған әперді
бәрі соған адвокатым да сатылып кетті
түсінікті балалардың өгей анасы әу баста басында сәл де болсын жылылық танытты ма балаларға
балаларға жылылық танытты екі мың он бесінші жылы мені шақырды
екі баланы ы не сүндеттейміз келесіз бе деді
ойбай келемін дедім шақырсаңдар келемін дедім араласайық дедім
сонымен бір жеңгемді алып киім қылып балаларым барып сүндетке ақша беріп сөйтіп жанында бір күн жатып қайттым азанда қайттым
сонымен білмеймін өзінен өзі күйеу балам против болды ма араластырмай қойды
әйелдің ыыы бұған дейін балалары болып па еді
үш баласы бар
уже біреуі он бірді бітірді екінші қызы онға өтті бір кіші қызы беске өтті
менің күйеу ұл туады екі жасар
ұлдары қайда тұрады бала шағасы
сол үйде тұрады

бірге тұрады ол бала да шығып кеткен үйіне тастап кеткен алимент төлемей баяғы
өзінің бұрынғы күйеуі ы бұрынғы күйеуі
сіздің немерелеріңіз сосын ол келіншектің өзінің бұрынғы балалары бәрі бірге бірге тұрады
бұрынғы күйеу балаңыз бәрі бір үйде тұрады ммм
қашаннан бастап қол көтере бастады немерелеріңізге
алғаннан қол көтереді менің көзімше де ұра береді
өгей балалары да менің көзімше көшеде қалған жетімдерің үйі жоқ ы папасы жоқ мамасы жоқ бәріміз сабай береміз
қашан барсаң мұрындары ағып тұрады қан нелері көгеріп
әй неғылды десе шоколадты жейді дейді шоколад түгілі құмшекер де бермейді оларға
өзімнің көзімше қанша рет ұрды ғой
күйеу балам да ұра береді ұрады диванға ұрады лақтырады диванға
аналарының көзі тірісінде ұрушы ма еді
ұрар еді анасының көзінше ұрады
қызымды да теуіп тастар еді
химия алып келеді үйде тамақ жоқ нан жоқ баяғы
шымкенттен кентауға келеді ғой бара алмайды түнде такси болмайды
соны үйге барады қайын сіңлімнің домы бар еді соған барады
сонда баяғы ойнасымен отырады ғой әлгі қатынменен
арақ ішіп бағанағыдай менің қызымды қорлап
тірі кезде де қорлады ғой

иә мүгедектікке берілетін жәрдемақы соны да алып қояр еді күйеу балам
жастығының астында қағазда ораулы тұрады
әй мынау не деп тимең мама тимең мені ұрып өлтіреді дейді баяғы
қызыңыз айтады қорқады
қызым бейшара қорқады
немерелеріңіз сізге келіп тұрады ма қаншалықты жиі келіп тұрады
вообще жібермей қойған мен ана әжесінікіне қашып шыққан құдайға шүкір
бірінші сентябрь мектепке апардық құдағиымыз екеуміз сосын маған қайтып келді
екі үш күн азанда апарып тастап жолға шықтым
немерелеріңіз туралы айтып беріңізші
жастары нешеде қаншада алды қаншада мектепке бара ма
алтыға өтті кішіге төртке өтті ең кішісі екінші класқа өтті
бәрі қорқақ болып қалған
алып келсем үстелдің астына тізерлеп нан жейді
уай дейді ал помидор жемепті огурцы жемепті арбуз ешнәрсе жемеген
ана ауылымызда енді құдайға шүкір бар нәрсеміз бар
жүзім пісіп жатыр қалада тұрамыз ғой ғарнақ деген жерде
көрмеген де ешнәрсе көрмеген бейшаралар
үстілерінің кірін көрсеңіз әжесі алып шығып жуындырып шайындырып киіндіріп жаңадан әперді әжесіне рахмет
бір күні бардым сабақ дайындатып отырмын мұнда қашып мен құдамнан қашып домда отырғанмын сізден
сонда свет жағулы тұрған қараңғы ғой енді сөйтіп сабақ балама үшеуі отырған
өшірді де шығып кетті қап қараңғы болып қалды
уа жамшит әка деп қышқырып күйеу балам атып шықты әбден сабады
сөйтсем мамасы айтады мына нағашы апам келді деп мұрындарың таңқиыватыр ма
мен сендерге көрсетемін әжең кеткеннен кейін деп күйеу балам өзімнің көзімше әбден сабады үш баланы
вообще балам деп бауырға баспайды оларға только ақшасы керек
әперген бір киімі жоқ апарып кигізген киімдерімді отқа тастайды екен дуалап алып келген әжең деп
жақсы ақша туралы м әңгімемізді жалғастырамыз
қазір кішігірім видео үзінділер бар еді назар салыңыздар экранға
бүгін біз студиямызға өкінішке қарай бұл балақайларды алып келе алмадық өйткені әкелерінің қолында
ал әкелері алып келмек түгілі нағашы әжесіне де жібермей қойған
мына кадрларды кім түсірген телефонға түсіріп алдық
заявление жаздық қой біз құдағиымыз екеуміз барып сөйтсек уже ертеңінде жауып тастаған ғой
сосын мен барып жаздым қайта қайта қорлық көрмес деп қайта мен жаздым
сосын әжесі жіберіп үйіңе апарып бір неғылшы балдарды сендер жаққа деп сонда келгенде түсіріп алдық да айнып қалмасын бәрі деп
жаңағыдай ы қолдарына кісен салған секілді байлап қамап қояды ма сонда
коробкаға салып сарайға қамап қояды екен аяқ қолын байлап
сөйтсе әжесі айтыпты кішкентай қызға айтыпты аяғын шешші мен көрейін ы рахманды деп
сосын шыққан уақытта суретке басып алған ғой а соткаға да
сөйтіп байлап қояды екен
ішімдікке жақын емес пе
ішеді айуан ғой
сонда балалар қашып кетпесін сізге дейді ме не мақсатпен қамап кетеді
білмеймін ғой жібермеді ғой қанша рет бардым
мені милицияға беріп маған штраф сала береді ана әкеліп дуа қылды өйтті бүйтті шоколад әкеліп оқытып жегізді
гороно ға жылап барсам гороно да сөзімді сөз демейді

сонда да жауып қоя салды ғой құлап қалыпты өйтіпті бүйтіпті деп гороно
мектептен кешікпей ме мектепке уақтылы бара ма әйтеуір
баратын шығар мектепте мұғалімдер келеді деватыр ғой білмеймін
бірақ балам шомылдырады екен тырнақтарын өзі алады екен
автомат стиральный әкеліпті папасы бұлардың киімін салмайды екен пәлекеттер құры сендердікін жумайды деп
өзім жуамын дейді жаңа балам айтады өзім шомылдырамын дейді
таяқпен ұрды дейді
оқтауменен оқтаумен ұрады иә мхм
оқтаумен ұрады сынғанша ұрады
өгей шешесі де ұрады өгей шеше ұрады ғой ммм
әке басқаша қылып ұрады олар басқаша қылып ұрады оны көрген балалары да ұрады
бір сөзінде кіші балаңыз айтып қалды тамақ бермейді берсе де помой береді деп ммм

енді бір ай болып қалды өзіміз жақсы қарап жатырмыз
әжесі де қараватыр мен де қараватырмын
қандары кеміп кеткен гемоглобиндері неғып кеткен дейді биос ішкізіп әйтеуір барымызды жегізіватырмыз овощты
ал помидор жемеген шіріватыр ауылда помидорды помидор жемедік қарбыз жемедік дейді
қандай адамдар бұлар айуаннан бетер ғой неміс те өйтпеген шығар
дәрігерлерге апардыңыздар ма
апардық бәріне экспедицияға түркістанға апардық бәрі әжесі де ұстап отыр соттатамын деп отыр ана қатынды келінді екінші келінді
жетпіс бес мың штраф салды соты болды штраф салды
үш бала ы бес жылдан бері неғып жетпіс бес мың салады сотталсын деп отырмыз риза емеспіз оған
қонақтарға түсіндіре кетейін
гүлбахор апайымыздың бүгін біздің студиямызға келудегі мақсаты немерелерін өз қолына алғысы келеді
осы орайда марлен ағамызға сөз берсем деп отырмын
заң аясында ы балаларды әжесіне алып беруге болады ма
әрине болады мысалы неке және отбасы ы туралы кодексінің жетпіс бесінші бабына сәйкес сіз арыз талап бере аласыз
ы бұл сіздің азаматтық құқығыңыз
ы ол жерде тізім бар қандай кісілер баланы өзінің опекунствосына өзінің несіне ала алады жайлы
оған сіз әжесі ретінде толық жақын туысқан ретінде кіресіз
бірақ ыыы баланы әкесінен айыру үшін мына жетпіс бесінші бап және неке және отбасы құқығына сәйкес белгілі шарттар болу керек
ол нашақор екенін жаңа айтып отырсыз наша шегеді деп айтып отырсыз арақ ішеді екен деп
сондай фактілер дәлелденгені жақсы болады да
егер сол фактілер дәлелденіп сотқа баратын болса ы сіз міндетті түрде әрине сот жүзінде заң жүзінде ол балдарды өзіңе ала аласыз
гүлбахор апай бұған дейін қанша рет шағымдандыңыз
полицияға сосын жаздым сол күні адвокатқа бардым жаздым осындай баламның бетін осындай не қылып тастаған осындай күрекпен ұрыпты деп не қылдым
сосын құлаған мұндай мұндай деді де баяғыда ақ жауып қоя салды болды
гороно ға қанша рет бардым
гүлмира ғазиз деген балаға сотқа қатынасқан ғазиз сөзің сөз демейді
только баяғы ақшамен жабады да тастайды болды
бүгін жазды барып жыласып сықтасып жаздық тек құдағиымыз екеуміз өгей шеше
тергеуші не дейді сонда іс қозғалады ма жалпы қозғалмайды болды жабылады болды
арыз түскен кезден бастап іс қозғалу керек
по факту обращения дейді ғой арыз түскен күннен бастап іс қозғалу керек
бірақ іс барысында егер күнәсі дәлелденбесе ол кезде ол жабылады ол бөлек әңгіме
а бірақ сіз айтып отырсыз ғой жаңа біз өзіміз де мына көріп отырмыз ол
іс жабылған кезде тергеуші қолыңызға бір қаулы бірдеңе береді ме соттан
ешнәрсе бермейді қағаз берілмейді
ауызша шығарып салады ма демейді ғой жылап жылап кетесің
бойынша жаңағы бұл кісінің жаңағы арызына жауап беру керек бірінші
екінші қаулымен таныстырып ы бір ы жаңағы данасын жаңағы бұл кісіге міндетті түрде
не себепті істің жабылғанын түсіндіру керек қой
сосын екінші мынау қадағалаушы орган бар бізде қадағалаушы орган конституция бойынша заң бойынша ол прокуратура
сол прокуратураға жүгіну керек
сіз жаңағы ыыы тергеушілердің ісіне наразылық білдіріп оларға қанағаттанбасаңыз сіз прокуратураға жаңағындай шағым түсіруге құқылысыз құқылысыз
енді әрі қарай ы конституцияның баптары жөнінде кейін айтармыз қазіргі мәселе бойынша осы
жақсы түсінікті бүгін біз студиямызға білім және ғылым министрлігіне қарасты балалардың құқықтарын қорғау комитетінің өкілін де шақырдық
нұргүл ханым студиямызға қош келдіңіз
жағдайды көріп естіп отырсыз
балалардың құқығы қалай қорғалады мұндай жағдайда
м біріншіден мұндай мәселе туындаған уақытта ы сіздер нені көрдіңіздер білдіңіздер ішкі істер м ы ішкі істер органдарына хабарлау керексіздер
және де қамқоршылық қорғаншылық органдары деген бар бізде әр районда орналасқан
бізде әр районда комиссия бар ы балалардың құқықтарын қорғау істері жөнінде деген
жаңағы комиссия осы мәселе бойынша өздерінің отырыстарын жасайды
сол отырысқа бізде бүкіл өкілдеріміз кіреді
ы мысалы әділет дейміз ы әділет органдарының өкілдері ішкі істер органдары денсаулық сақтау осылардың бәрін зерттеп сіздерге анықтама береді осындай жағдай болды деп
солардың хаттамасы бойынша сіздің өтінішіңізбен бірге қосып бүкіл құжат сотқа жіберіледі
егер сіз өзіңіз мысалы жаңа айтып кетті отыз бесінші бапта бізде көрсетілген заңды өкілдері өтініш бере алады деп
ы негізі былайша айтқанда бізде заңды өкілдері деп заң бойынша біз әке шешесін санаймыз ең біріншіден
а ата әжелері ол екінші жақ болып саналады бізде
ы сіз қазіргі таңда нағашы әжесі болып келесіз
тікелей туыс болмағандықтан сіздің атыңыздан өтінішті беруге қамқоршы және қорғаншы органдары бере алады немесе ішкі істер бере алады өтінішті өтінішке бүкіл дәлелдерді салып тұрып жіберсеңіз
екіншіден балалар осындай жағдайға түскен уақытта бізде балалармен психологтар жұмыс жасайды балалардың жағдайын зерттелуге қаншалықты қиын болды не істеді не болды
баланың психикасы құртылады мұндай жағдайда моральдық психикалық жағдайын көтеру үшін балаға көмек береді
сіздер өз беттеріңізше барып тексеріп немесе балалардың ыыы денесіндегі жарақаттарды мәселен қағазға түсіріп дегендей құжаттар толтырып мысалы
қолдау білдіре аласыздар ма сотта немесе басқа да процесте
әрине бұл білдіреді өйткені қамқоршы мен және қорғаншы органының бірінші міндеті сол болып табылады
баланың құқықтарын қорғау балаға зорлық зомбылық көрсетсе қол көтерсе сол бәрі көрсетілген
осындай жағдай дәлелдеватса біздің маманымыз осы жерге барады да өзі акт жасайды
актіні міндетті түрде көршілер келгісі келсін келмесін ол кісі міндетті түрде өзімен бірге ішкі істер органына апарады денсаулық сақтау органын ертіп апарады да өкілдерімен
актіні жасап бүкіл құжатты жинақтап сотқа береді
сотта соның бәрін уже соттың уақыты болыватқан кезде сотқа әкесін де шақырады осы жерге бүкіл тұлғаларды шақырады кімнің қатысы бар
сол жерде нағашы әжесі де бәрін дәлелдеп берсе сот шешім қабылдауы мүмкін
тағы бір сұрақ
ата ана құқығынан қандай жағдайда айырады біздің заң бойынша
біздің заң бойынша ы если әке шешесі баланың тәрбиесімен айналыспаса ы әке шешесі нашақорлық ы немесе шараптар ішетін болса
және балаларына қорлық зомбылық көрсететін жағдайларда ата аналық құқығынан айырады
енді бұл жерде бұған дейінгі некеден тағы үш баласы бар
егер қазір әке шешесін құқықтарынан айырып тастап гүлбахор апамыздың немерелерін қолына берсек ана үш баланың жағдайы не болады
бірінші таңда ы қазіргі заң бойынша біздің мына үш бала бүгінгі оқиғадағы олар бір отбасының баласы
олардың әкелері ғана бар қазіргі таңда
сондықтан бұл балалардың ата ана құқынан айырған кезде әкесін балаларға ғана қатысты болады үш балаға ғана қатысты болады
а жаңағы жолдасының еріп келген үш баласымен бірге олар шешелерімен қала береді заңды жүзінде
біз қазір мәселе ол кісілерге айта алмаймыз өйткені біз үш баланың құқығын қарастырып жатырмыз олардікін бөлек қаралатын мәселе түсінікті
енді осындай жағдай бір отбасында көп отбасыларда болады
бір рет емес бірнеше жыл болып балалар зорлық зомбылық көріп сондай азапта өмір сүріп келе жатыр
сонда мемлекеттік көзден жаңағы сіздердің қырағы көздеріңізден неге қалыс қалады
мұғалімдер қайда қарап
мүмкін ыыы балалар мектепке барған кезде ы жолдастарымен араласқан кезде бұл мәселені айтпайтын шығар бала болғаннан кейін
ы егер бұл мәселені бірде бір дыбысы органдарға жететін болса олар міндетті түрде шығады
өзіңіз естіп отырсыз ғой
полициялар ешқандай шара қолданбаған
бір бірімен бәрі бір араласатын адамдар сияқты
жаңа айтылып қалды ғой бір ы депутат көкесі дедіңіз бе гүлбахор апай
ы сол депутат ғой мұқан деген доктор болып істеген өзі сонда сол уақытта депутат сол араласып ғой
заңның бәрін бұл кісі білмейтін шығар сіздердің қолдарыңызда отыр
естіп отырсыздар былайша айтқанда қоғам естіп отыр
бірнеше жыл балалар жәбір көреді көгереді беті көгереді басы көгереді
сонда қоғами аллаға қарайтын заңға қарайтын ешкім болмаған ба ол жерде
сонда үшінші қанша деп алдың ба рүстемова айгүлден дедім де мен күйеу балаға сосын жетпіс бес мың деді

ақыры мәселе парамен шешілетін болса онда менен ақ алмадың ба дедіңіз ғой иә
жақсы бұл мәселе енді ы нұргүл ханым сіздердің назарларыңызда болады деген ойдамыз
жасұлан студиямызға қош келдіңіз ыыы жалпылама сұрақ бірінші
әдетте ы отбасының бір мүшесі анасы иә әкесі бақилық болып ы ол отбасына өгей әке немесе өгей ана келген кезде неге бірден бала шағаның күйі болмай отбасының шырқы бұзылады
ол отбасындағы ы қалыпты жағдай негізі қалыптасқан
енді ы бұл мәселені өгей шеше өгей әке деп қарастыратын болсақ әрине жағдай одан да ушықтырады
біздер тек өзге баланы емес өз баламыздың кейбірде қатыгездік танытамыз
өйткені оның мінезіне психикасына біз қалыптасуымыз керек
ыыы өзімнің жағдайымда мысал үшін ы екінші бала туылғаннан кейін ы бірінші бала жылай бастайды
ол неге жылай бастайды деп ұра бастаймыз түсінбейміз оның кішкене қызғаншылық пайда болыватқанын
ол нәрсені біз өмірінен өткізіп не үшін бұндай туыватыр деп қарап оқып көргеннен кейін барып қана түсіне бастадық
енді өз баламыз осылай болывататын болса өзге балаларды қалай ы қалыптасуымыз керек те былай қарап тұрсаңыз
өйткені ы өзге баланың өзінің і жылайтыны бар ауыратыны бар ыыы қарамай қоятыны бар ұйықтап қалатыны бар
енді ол нәрсенің өзіне де бір ы ата аналар дұрыс көзқараспен қарау керек
негізі мынау ы аталарымыз жақсы бір сөз айтатын ы сен дейді өзіңе жар іздеме ы болашақ балаларыңның анасын ізде дейді де ер кісілерге айтылған ғой ана ізде деп
сонда біздер ы бірінші үйленбей жатып баланы тәрбиелеуді үйленбей жатып ескеруіміз керек екен
сонда мысал үшін жаңағы өгей болсын өгей шеше болсын өгей әке болсын біздер балаларымызға қалай қарайды
әрине ол болмайды деген мәселе жоқ қой өмірде әр нәрсе болуы мүмкін ол кейін өгей әке өгей шеше де болуы мүмкін өмірде
бірақ сол тұрғыдан балаларға қайсысы дұрыс балаға қай тәрбие бере алатын сол мақсатта қарау керек
енді балаларға келді өгей әке өгей шеше енді сол мақсатта әрине біздер мысал үшін үйленгеннің өзінде де екі семьяда екі отбасыда өмір сүрген
екі жас қосылған кезде де бір бес жылдай өздерімен ы текетірестік пайда ыыы не қылады
сол конфликтілерден жаңағыдай бір біріне ы танып бір бірін ы дұрыс көргеннен бастап егер өтетін болса сол периодты әрі қарай жақсы болып кетеді
тура сол секілді ы жаңағы өгей шеше келген әке сол балаларға солай көзқараспен қарау керек
егер түсініспеушіліктер болатын болса оларды қалай түсінуге болады сол мақсаттардың бәрін дұрыстап қарап солай қабылдануы керек негізі отбасыға
ал егер өзіңіз балаларды мына мен ы тоқсан тоғыз пайыз ы сенемін мынау өгей шешесі мен балаларды тәбиелеватырмын деп сеніп отыр да дұрыс тәрбиелеватырмын
жаңағы бұлар ы есіркеп кетті бұларды кішкене таяқтап соқпақтамасам олар есіріп кетеді деп өзін дұрыс жасап отырмын деп сенімді
өйткені бұл дұрыс емес нәрсе жасаватырмын десе бұл бұлай істемейтін еді
ол өзінің әрекетін дұрыс деп санап тұр
бірақ оларға біз көрсете білуіміз керек
адамдарға бұл нәрсені дұрыс емес және балаларға өзінің тілдерінде сөйлей алу керек екенін көрсете білуіміз керек
мәселен бір отбасына өгей шеше болып барған қыз әйел күйеуін балаларынан қызғануы мүмкін бе
мүмкін әрине өйткені ы күйеуі балаларына көп көңіл бөлуі мүмкін
мысал үшін ы жақсы отбасыларда бірінші бала туылғаннан кейін анасы баласына көп көңіл бөле бастайды
сонда күйеуінің өзі өзінің баласынан әйелін қызғана бастайды
сондай психологияда да сондай ы терминдер бар
иә сол сол себепті тура сол секілді де болуы мүмкін
өйткені күйеуі көп көңіл бөлівататын болса балаларына балаларын ұрып сол қызғанышын содан шығаруы да мүмкін
әр түрлі жағдай болуы мүмкін
сондықтан да ыыы әке жаңағы үйіне өгей шешені немесе ана өгей әкені әкеватқан кезде дайындап алуы керек
және сондай өгей әке немесе өгей шеше бола алатын сол міндетті атқара алатын сол міндетті алып кете алатын адамды алып келуге тырысу керек дайындау керек
ең басты мәселе мұнда болуы керек әр адамның түйсігінде түсінік болуы керек мынандай
мынау бәріміз не аллаға жүгінеміз аллаға жүгінгеннен кейін мынау заңға жүгінеміз
заңға жүгінгенде заңның талаптарын орындауға тырысу керек
конститутция біздің ата заңымыздың он екінші бабында былай деп жазылған адамның құқықтары мен бостандығы ол міндетті түрде ы өзінің туған жаңағы сәтімен басталады уже
ол туды ма оның құқықтары бар және бостандығы бар одан әрі қарай ол әрі қарай жалғаса береді
сондықтан міне бұл конституцияда абсолюттік жаңағы құқық деген бір ақ жерде қолданылады сол жаңағы он екінші бапта
соған орай басқа заңдар нормативтік актілер осы он екінші бапқа сай қабылданып мазмұндалып қолданылады
бірінші бала туысымен бұның құқығы бар бұның бостандығы бар деген түсінікті міндетті түрде өзінің санасына сіңіру керек санасында сақтау керек
түсінікті аға рахмет
бақытбол аға сіз де ұл тәрбиелеп отырған әкелердің бірісіз ғой
енді қазақшылық жағынан қарайықшы баланы жастан деген осы ма бәріміз де таяқ жеп өстік
ол енді әкенің алақанын көрдік әкенің шапалағын да көрдік ол бірақ жанымыз түршігіп отыр ол былай былай ет жыртылып қол байлау деген көрген жоқ
таяқ жедік қой жас кезімізде ол ыыы бірақ қазақ айтады енесі тепкен құлынның еті ауырмайды дейді
бұл жерде мәселе баланың шешесі қайтыс болғандықтан бұл балалар жетім балалар болып тұр мәселе көрдіңіз бе
қазақ жесірін тастамаған жетімін жылатпаған халық
сондықтан бұл балаларының ана өгей шешесі сабағандықтан ол балаларға өте ауыр тиеді
оны әкесі түсіну керек бұл балалардың шешесі жоқ қой
бұл балаларға әр өте қамқорлық керек өйткені бұл балалар уайым қайғыда іштерінде шер ғой
сондықтан бұл шермен жүрген балаларды түсінбеуінде сол әкесі мен шешесінің сана сезімі жетпеуінде болып тұр мәселе
сол егер де екеуі отбасын құрғанда екі жас бір бүтін болып ы ана балаларды жетім балаларды екеуміз тең көрсек
сенің балаңды менің баламдай көрейін менің балам сенің балаң екеуін жат көрмейік
ана баланың шешесі жоқ қой деген сондай түйсіктің болмауында болып тұр мәселе
егер сондай бала ана шешесі жоқ баланы жетім баланы егер жылатпағанда бір жетімді ана баланы сабамағанда бұл мәселе осындай ушықпайтын еді бұл апа да ырза болатын еді
өз шешесі де қарамай отыр да өгейлігін көрсетіп отыр бұл жерде
оған әкесі қосылып ұрып айтқан енді дұрыс енді жігіт әкесін де білмей тұрмыз да бұл не жағдай екенін
мүмкін ол да мені дұрыс дейтін шығар мен балаларымды тәрбиелеп жатырмын сендердің шаруаларың не дейтін шығар
апамыздың қызы қайтыс болған кезде жоқ ауырып тұрған кезде
ана жігіттің адамгершілігі жоқ екенін содан ақ түсіндім мен
басында бұл кісі немерелерін әкеліп тастаған басына іс түсіп күн туып ауруға душар болған кезде қызы мен баласын әкеліп тастапты
бұл деген енді сұмдық қой
ол қыз күнінде бәрі жақсы жаман қатын қайдан шығады жаман байдан шығады деген сөз сол дәл келіп тұр бұл жерге
өйткені қызы сау кезінде жақсы кезінде алады балалы болады кейін әкеледі де ауру болып қалды дейді баласымен әкеліп тастайды
ол деген сұмдық қой көметін сіз айттыңыз ғой жаңа мынау жерлеуге мен қиындау болды не сұмдық бұл деген
екі метр жер таппадым деген не сұмдық бұл
құдай сақтасын астапыралла мына заманда ондай сондай адамдардың бар екеніне мен шошып отырмын
жаңа менің аузыма сөз түспей қалды мұндай нәрсе естіген кезде
біз қандай қоғамда өмір сүріп жатырмыз қандай адамдар қандай сырты адам ұқсаған айуандар ішімізде жүр екен дегенді ойлап отырмын да мен
білім қайда алладан қорықпайды ма адамның заңынан қорықпайды ма
не қандай адамдар бұл сонда
ал заңымыз анау сатылыватса ы сотымыз әділдік жасамаса сот кімге сенеміз біз
халық сонда кімге сенеді
арман аға сіз қалай ойлайсыз жалпы әкесіне балалар керек пе
әу баста қыз ауырған кезде әкеліп тастап әйелі ауырған кезде бала шағасымен қосып кейін әйелі қайтыс болғаннан кейін балаларын қайтып алып кеткен
мен ойлап тұрмын бұл жерде әлгі жәрдемақы сіз қалай ойлайсыз
енді бүкіл әңгімені қайталамай қорытып айтайық иә
сондықтан мына мәселенің бәрі әкесіне келіп тірелгенде айтты ғой жаңа қалай болғанын қалай болғанын не болғанын
енді бұл жерде тағы да қол ұшын көмек деп келіп отыр да анау екі мың шақырым жерден келіп отыр бұл кісінің мәселесіне қарай жақындайық та
қайтадан осындай комиссияны құру керек сияқты ғой қайтадан істі бастап осы бүгін беталысымызбен қайтпай
анда бардым мұнда бардым өткен тарихқа қарамаңыз
мына заңды жақсы айтып отыр ғой мына жақта қаншалықты сауатты адамдардың сөзін естіп отырсыз біз енді ол жағынан көп біле бермейміз ғой
бірақ міндетті түрде мына балалар анасының аруағы ұрады ертең ана әкесін
мына бала ертең қылмыскер болып шығады ертең
жүрегінде кек анасынан қалған махаббат өшкеннен кейін бұл бала ертең сол қазіргі ұрып соққан әкесін де өгей әкесін де басын шауып өздері ертең ана жолын жабайын деп тұр негізі
алдын ала қылмыскерлерді тәрбиелеп отырғанын біліп отырған жоқ бұлар
бұлар ертең ашынады
бала он үшке келді балиғатқа толды қаны бетіне шығып қолы жұмсақ болып келмейді ауыр болады бала ер азамат
үш бала бірдей бір бірін бағып отыр өйткені шамасы жетпей отыр шамасы
ертең қарсы шығады да бұл әкенің өмірін қысқартады да өздерінің жолын жауып тастайын деп отыр
сондықтан міндетті түрде қайтадан комиссияны құрып қанша заң күшіне енеді бәрін жалдап барлығын қазір заманда әр қағаз екі қағаз ба біреуі сізде жүріп отыру керек жинап отырыңыз
сауатты азаматтар мына жақта ағаларымыз ақыл берер қазір кеңесін кімге қалай жолығу керек
мынау сондықтан тез арада шешу керек бұны
бұл қазір әкесінің психологиялық ол басқа мәселе
негізі қазіргі таңда жаңа айтып өтті ғой тез арада заң заң неге заң қандай кезде ғана күшіне енеді егер де әкесінде қанында жаңағыдай бір ыыы ақаулар болса
әдеттер жаман болса құбылыстар болса психологиялық сол кезде ғана бұл күшіне енейін деп тұр ғой
енді куәгерлер болса мынандай видеомонтаж болса жаңағы видеолар болса мен ойлаймын бұл тез арада бұны талқылаудың қажеті жоқ
ол әке өзінің кім екенін көрсетті ғой
ол конкретно айтқан кезде жаңағы ағамыз айтқандай айуан ғой іште жүрген
сондықтан бұл енді мен енді шыны керек бұл жерде апамызға көмектесуіміз керек негізі
бұл қаншама халық көріп отыр сондықтан заңды нақтылап тұрып бұл кісінің өз тілінде түсіндіру керек этапно міне осыны істейсіз осыны істейсіз иә
сондықтан ал қазір бұл кісінің мына бүлдіршіндердің нағашы әжесінің қолында өсіп өнетін болса мынандай аптал азамат болады мыналар көрініп отыр иә бұл кісіге иә
сондықтан бұл кісі анау оңтүстіктен келіп отыр
барар жеріне барып болып жетіп отыр
астанаға келіп осындай керемет бағдарламаның көзіне жететін сөзіне жететін адамдар болғаннан кейін келіп ақыл осы жерден көмек сұрап отыр менің ойымша
сондықтан көмектесуіміз керек қоғам болып тез арада осы отбасының өгей әке шеше деп оны талқылайтын уақыт жоқ
балаллар күннен күнге жәбір көруде
бала бір сәтте өз өзіне жауап бермесе қылмыскер болып шыға келеді ертең
сосын мен бір айтайын бауырым сөзің аузыңда
мына қазір біздің қоғамда асылып өлемін дейді некеден осындай жартылай кісі қайтыс болған семья да бар
оның сыртында ажырасу көп бізде үштің екісі үйленгендер ажырасып жатыр деген статистика бар
қазір үйленгендер ы ер азаматтар алпыс сегіз пайызы қайтадан екінші рет үйленген
әйел адамдардың жиырма ыыы бес пайызы қайтадан тұрмысқа шыққан екінші рет тұрысқа шыққан
тірі кезінде шешесінің тірі кезінде білетін иә сондай болған деген қоғамдық мәселе ретінде қарайық ы жалпы
елімізде жалпы елімізде мұндай мәселелер бір ғана бұл кісінің басында ғана емес талай тағдырлар бар деген сөз
біз білмейміз ғой беймәлім талай тағдырлар өтіп жатыр бұл елімізде
әлгіндей статистика көрсетіп тұр мысалы қаншама отбасы жылына ажырасыватыр одан қаншама жетім балалар зардап шегіп жатыр
міне бұл мәселе ата аналар бір біріне жауапкершілік алмауында
бірден отбасын құрған адам міндетті түрде өзіне жауапкершілік алу керек
ер адам отбасын асыраймын деп әйелді жылатпаймын қызымды жылатпаймын әйел біреудің аманаты ғой
әйел деген аманат дейді алланың берген аманаты
апа сізде бір сен ата ана аманатқа қиянат жасауға болмайды да ал бала да аманат сенің алланың берген аманаты
жаңа айтып қалдыңыз ғой үлкен балаңыз ашуланған ызаланған кезде не дейді
асылып өлемін дейді

балалар жеп болғаннан кейін қалған тамақ болса жейміз тамақ жоқ дейді
ол қазір тергеу жүреді одан кейін сараптама жасалады одан кейін сотқа береді бір екі үш ай өтеді
сондықтан мына ыыы нағашы әжесіне бірінші айтатын нәрсе балаларына өмірден артық дүниеде құндылық жоқ деген түсінік ұялату керек
балалар жаңағыдай жағдайға бармауы керек
соны анау іс шара ы шешілгенше сіз соны бірінші шешілейін деп жатыр деген үміт беріңіз балаларыңызға ы немерелеріңізге
шешіледі ертең жақсы жағдайға барасың үкімет көмек
менің үйіме барасыңдар менің қолыма келесіңдер деп балалардың құлағына құя беру керек қой иә
түсінікті аға анар ханым бұл жерде бәлкім ы өгей ананың балалардың бұзықтығын көтере алмауынан шығар
ана ретінде айтыңызшы жалпы әйелдерде өзгенің баласының бұзықтығын көтере алмау деген бар ма
жоқ енді көтере алмағанда енді осынша ұрған деген енді сұмдық
мен сөзім жоқ мен бағанадан бері қарап көз жасым ағып
ыыы мектеп қайда қараватыр ы көршілері ыыы неге айтпайды ыыы
ішкі істер органына жаңа айтыватыр бәрі бір бірімен араласатын сияқты бір жаңа сұраватқан район ба ауылды жер ма деп
сұраватқаным сол ғой ауылды жер бір біріне туыс ағайын енді білесіз ғой иә
ыыы оңтүстікте ы көбінесе сондай көп
ыыы мен енді көп байқаймын оңтүстікте қайда естімесем де ойбай осындай жерге шағымдандық ы бізге ы жауып тастады істі жауып тастады деп айтып жатады
көбінесе естіп жатамын енді бұл сұмдық ы мен енді мен айтарым жоқ
мен айта алмай отырмын қазір сөйлей алмай отырмын
ыыы жаңағы айтыватыр ғой енді ыыы мектеп қайда көршілер қайда туыстар қалған ағайындылары жоқ па абысындары жоқ па
жаңағы сіздің қызыңыздың қайын апалары жоқ па өзі жалғыз араласпайды ғой
әкесі өте қоғамға қауіпті адам екен белгілі болып тұр ғой
сонда енді қайын апалары жоқ па апалары бар ғой әжесі де бар олар қайда қараватыр
апам демейді ғой әке шешесін баяғы енді апалары неге көмектеспейді жаңа айтып
апайымыз сөзін түсіндім мен былай болып тұр да мәселе
бізде ақсақалдар ыыы институты деген болған қазақта
бұл бір әулетті бір ақсақалдар басқарған баяғыда
бір ақсақалдың айтқан сөзі сол әулетке жарлық болған
мен жас кезімде мен өз басымда да болды да жас кезімде семьяда ренжіскенде бес шал келіп бізге ақыл айтып кеткен
дұрыс қой тентекті тезге салатын ақсақалдар институты қазір жоқ дейсіз ғой
жоқ болып қалды бар бірақ ауылдарда ақсақалдар алқасы бар
гүлбахор апай сіздің неше бала шағаңыз бар өзіңіздің
менің бір қыз екі ұлым бар еді бір қызым өлген екі ұлым бар бір балам астанада істейді келінім роддомда істейді шалым бар
олардың өздерінің отбасы бар ә жалпы қанша немереңіз бар құдай көп көрмесін
қызымдікі үшеу баламдікі екі қыз
күйеу балаңыз қайда қызмет жасаған адам негізі
атырауда істеватыр екен бұрын істемес еді
қазір атырауда істейді екен білмеймін қай жерде екенін
бір ай істеп бір ай демалады дейді
ааа бір ай кетіп қалады екен вахтовый жұмыс болып тұр ғой
сол кезде сабайды ғой онда
сол кезде сабайды балаларын жамандап сабап алады
жағдай ушығып тұр қылмыстың алдын алу керек өйткені көріп тұрсыздар ғой не болыватқанын

қалай болғанда да балаларға мықты психологтың ең бірінші кезекте көмегі керек екені анық
бүгін біздің студиямызға серікгүл ханым келіп отыр сәлеметсіз бе
біздің тұрақты психологымыз әңгімеге араласыңызшы осы тұста психолог керек обязательно
мына жерде ыыы осы нәрсемен осы күресіп келе жатырмын мен қазіргі кезге дейін
осы осы тақырып қозғалса жылап отырамын жүрегімнен
сіздер мына сөзді тоқтату керексіздер ел ағалары сөйлеп отыр ғалым мырза жаңа сіз айтып жатырсыз
бәріміз де таяқ жеп өстік қой деген сөзді тоқтату керексіздер
елдің алдында осыны айтпау керексіздер қанша адам осыны тыңдап отыр
мынаны таяқ жегізіп өсірсе мен де сені таяқ жегізіп өсіремін деп баласын сабайды
қазіргі балаларды ұруға болмайды
сізді ұруға болды мені ұруға болатын
бізде психика басқа біздің жаратылысымыз біздің денеміз басқа
сіздер ұғасыздар ма міне қанша адам тыңдап отыр сіздерге осыны айтамын
сіздің үйіңіздегі бала басқа оны ұруға болмайды
сіз жазалаудың түрі ұру екен деген сөзді алу керексіздер
сіздер елдің алдында осылай сөйлеуді тоқтату керексіздер
бұл бір ғана мысал осы кісі айтып отыр күніге қанша ана жылап маған мойындайды
сізді тыңдаған кезде мен түсінемін баламды ұрмау керек екенін бірақ тоқтата алмаймын өзімді
бұның аты психопат деп аталады
сіз бірінші балаға қол көтеріп бастадыңыз ба өзіңізді тоқтата алмайсыз
бұл кісінің келіні де жаңағы ы келіні емес ы күйеу баласы да оның әйелі де сол психопат ауруымен олар психикалық тұрғыда науқас адамдар өз өзін тоқтата алмайды
ы психикалық тұрғыда науқас емес адам жоқ өзі қазір
бәрінің басында бір бір проблемасы бар психологиялық сауатсыз
баланы айтады онда сіз маған тәсілін ұсыныңызшы дейді баламды қалай жазалайын
ұрмаса тоқтай алмайды баласын
сіз баланы ұрдыңыз ба сіздің үйдегі өсіп жатқан бала оған сіз жауапты емессіз қоғам жауапты
сіз соны қоғамға не пайдалы қылып қосасыз не пайдасыз қылмыскер қылып оны ең бір сорақы бағытынан қосасыз
сондықтан сіздің үйдегі баланың тәрбиесіне міне айтты ханым мемлекет араласады мемелекет араша болып түседі
себебі оған ертең жауап беретін заң органдары біздің мемлекетіміз
баланы тәрбие алмайды көршіңіз баласын ұрып жатыр дауысын естідіңіз жыладыңыз ба
қайсыңыз осындай көршіні айқара етіп аштыңыздар
далада кетіп бара жатыр баланы көк желкесінен жұлқылап автобустың ішінде жұлқылап отырады
қандай осындай балаға араша түстіңіз
бұл біздің қасіретіміз менің де қасіретім сіздің де қасіретіңіз бәрімізге
қазіргі балалар бұрынғы балалардан басқаша дегенді түсіндіріңізші енді
басқа себебі қараңыздар міне ашып айтыңызшы сіздің біздің кезімізде ең қарапайым мысал біздің кезімізде теледидар көрсетпей қалса ұрып жүріп шығарып қоятынбыз
өйткені қатты барлық нәрсе өте қатты мықты сапалы
бұрынғы кездегі адамдар да тура солай физикалық түрде сыналуға келген
жұмысқа күні түні салсаң да олар мықты төзімді
оның денесі алған жарақат еш уақытта психикаға тимейді
қазіргі балалардың денесі нәзік
сіз қазір бұрынғы сияқты денемен туған бір баланы көріп тұрсыз ба көз алдыңызда сондай бір дене жаратылысы
денесі қалай болса психикасы тура сондай нәзік
а қазіргі сіз плоский экран дейді ғой жалпақ телевизор ұрып көріңіз шығады ма ол шықпайды
тура осы сияқты қазіргі баланы ұрған сайын сіз оны құртасыз ұрған сайын сіз оның психикасын бүлдіресіз
қайдан шығып жатыр қазіргі балалардың алдында өз өзіне қол жұмсау деген
мынау небір аутизм дауна деген аурудың бәрі қайдан шығып жатыр
балаға қол жұмсағаннан бұл баланың есту ы қабілетінен төмендеуі
бұның бәрі толып жатқан балалардың арасындағы көп кездесетін рак ауруы балалардың арасында көп кездесетін небір
небір тілім келмейтін тері аурулары бәрі баланы ұрудан баланы балағаттаудан баланы жәбірлеуден осының салдары
жақсы ол түсінікті бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкерлері балақайларға қандай көмек керек не істеу керек тез арада
осы сіз айтқан жаңағы ы көтере алмайтын соққылардың бәрін сағат сайын минут сайын көріп отырған бала бұларға әрине міндетті түрде психологтың көмегі керек
балалар біраз уақытқа дейін психологпен бірге болуы керек
бұл балалардың психикасы да санасы да ойы да өспей қалған
бұлар бір улы бір і өрікті уақытына жетпей үзіп алсаңыз ащы дәмсіз пайдасыз дүние
бұлар қоғамға осындай болып қосылмауы керек
сондықтан бұларға қайтадан нәр беріп мейірім беріп махаббат беріп бұлардың психикасын көтеру керек ойын ашу керек
міндетті түрде маманның көмегі керек міндетті түрде әжесінің махаббаты керек
біз таяқ жеді бітті ол жаман бала болып жаман адам болып қалады деген жоқ
кез келген сәтте қателігімізді түсінсек емдей аламыз
өгей ана егер бар махаббатын арнайтын болса туған анасының орнын баса ала ма
міндетті түрде баса алады міндетті түрде баса алады
микрофон алыңыз апа
ы жаңа заң жөнінде көп барлық нәрсені айттыңыздар
енді мен мына жерде бір әңгіме есіме түседі
ы әйелді сабаған сайын жылан сияқты атыла түседі дейді
ол бұрыннан келеатқан айтылып келеатқан әңгіме ғой
сол сияқты бұл кісінің жаңағы қызы өмірден өтті өте қиын нәрсе
ыыы сол үйдегі түскен ыыы жаңағы балаларға енді ана болғанды сол қызым деп бауырына басып айналайын деп тіпті әрине өзінің қызындай болмайды
соншалықты бір мейірімменен сол қарасаңыз ана балаларға ол ы кішкене дұрыс болады ау деген өзімнің ойымды түйіп отырмын
ыыы сосын бағанадан бері немере немере дейді ғой қыздікі жиен
ыыы біздің қазақта ол анау нағашы жағының қатты араласа беретінін онша ешкім жақсы көре бермейді
өзіміз тәрбиелесек дейді
ыыы сол жерге кірісіп кете бермесе екен нағашылары дейді ағасы болсын мейлі әжесі болсын атасы болсын
сондықтан да көп жағдайда жаңағы о баста кішкене де болса бір кикілжіңдер болған
оның үстіне жаңағы ы ауырғаннан кейін ана жаңағы айтып отырғандарыңыз дұрыс әкеліп тастау деген шындығында ер азаматқа тән тірлік емес
екі жақтамай тірлікті і анық білмегеннен кейін белсене түсіп сен ондайсың сен мұндайсың деудің өзі тағы қажеті жоқ
неге соншалықты ол жердің ы атқамінерінің бәрі ол нәрсені жауып тастай береді
бір түбінде бір нәрсе бар ма оны да білу керек еді
ал енді айналайын менің айтайын дегенім балалар өссін ешкімнің басына бермесін бұл тірлікті
алла тағала жүрегің езіліп өзіңнің перзентің ғой әрине содан шыққан балалар мынадай бір қорлық көріватқан кезде сенің жүрегің шыдамайтыны рас
ыыы түптеп келгенде өзіңнің балаңды да өзің жекисің
м өзің кәдімгідей сөз айтасың сондай сөз айтыватса сен көңіліңе ауыр алма
балаға да тәрбие бер ана қызды қызымдай деп көрсең сипалап мүмкін мынау араларың әлі де дұрыс болып кетер деп ойлаймын
ол анаған барсаң өйтесің сонда сен бүйтіп ала қаласың деп білмеймін енді оны өздеріңіз шешерсіздер бұны заң орны да шешер
менің алла тағаладан сұрайтыным жекжаттар бір бірімен жақсы болуы керек
сол кезде бала да жақсы өседі і барлық заман түзеледі деп
рахмет апа серікгүл ханым жаңағы сұраққа жауабыңызды жалғастырып жіберіңіз
өгей әкесі туған ананың орнын баса алады ма немесе ыыы нағашы әжелері баса алады кез келген жақын бола алады балаға
өгейлік қана емес тіпті ешқандай қатысы жоқ қаны қайнаспаған баланы да бауырына басып туған ата анасынан артық бола алады
егер ең бірінші сол адамның өзінің ішкі жан дүниесі жақсылыққа толы болса
адамда не бар басқаға соны береді
оның ішінде жақсылық болса сол балаға жақсылықты береді жамандық болса жамандықты береді
сондықтан іші не нәрсеге толған міне әжемізден көріп отырмыз жүрегінде мейірім бар ең басты қажет нәрсе жанашырлық бар
осы жанашырлық пен мейірім балаға ең бірінші керек нәрсе
балаларды алып берген жағдайда осы ы алып берген бұл кісінің қолына алып берген кезде де бұл кісі әрі қарайғы уақытты балаларға бар өмірін
қалған алланың берген өмірін сол балаларға арнайды екенін біз сезіп соған сеніп отырмыз
және осы бізде ешуақытта заң басқармаған бұрынғы кезде міне ағаларымыз отыр ғой қашан болды
әй балам заңнан қорық әй балам анау құқық қорғау органдарынан қорық ондай болмаған
біздің қоғамды өмірбақи ұят болады деген сөз тәрбиелеген
заңның алдына біреу барыпты заңды тыңдамапты заңды бұзыпты дегенді біз естіген жоқпыз бала кезімізде
болса бір он шақты ауылдың ортасында бір полицей жігіт болған жас бала иә әйтпесе тіпті заң қызметкері деген болмаған
біз осыны қайтару керекпіз
ұят болады анау неге ұят болады ертең ажыраспа балам ұят
жаман болады обал болады иә обал болады жаман болады ұят болады міне
сондықтан осы менталитетімізді осы қасиетімізді біз қайтару керекпіз
оған үлкендер атсалысу керек
а үлкендер қазір бәрі кейін шегінген
жастар біледі бара ғой өзі біледі жастар өзі шешеді жастар өйткені ақылды
жастар техникаға ғана ақылды
жастар мәдениетке ақылды емес жастар салт дәстүрге ақылды емес
түсінесіздер ме олар техникаға ғана ақылды
олар теледидар жақсы басқарады компьютерді жақсы басқарады осыны білмегеннен кейін үлкендер шегінген
араласу керек осыған
жай жүрмей автобуста жүрсіз қоғамдық көлік қоғамдық орындарда жүрсіз жастардың қате іс қылығына сіздер араласып отыру керексіздер
мен үлкендерді осындайға шақырамын
түсінікті кенен әзірбаев атамыздың бір несі бар бір өлеңде айтады да келіні мен баласына
әй сен ана пәленшенің баласы сияқты күлкі болмаңдар деп бір несі бар кеңседе деп
кеңсе деген сотты айтып тұр да сотта бір біріңді күлкі болмаңдар деп
енді біздің ыыы бүгінгі басты кейіпкеріміз гүлбахор апайға нақты не істеу керек қайда бару керек осы туралы нұсқаулық берсеңіздер
бірінші кезекте кімге барып арыз жазу керек немесе қандай құжаттар жинау керек нақты ақыл кеңестеріңізді білейік
ең біріншіден қазір сізге қамқоршылық қорғаншылық органына барып өтініш жазу керек
осы видеоңызды апаруыңызға болады менің түсінігім бойынша видео қолыңызда
ол кісілер өздері шығып бүкіл актінің бәрін жасайды
қосымша қандай құжат керек болады сізден сұрап отырады
бірақ сотқа барған кезде сіз міндетті түрде сотқа қатысуыңыз керек балалардың атынан
қазіргі таңда сіз заңды өкіл болмасаңыз да туыс ретінде әжесі ретінде қатысыңыз
екіншіден балалар бүгін ыыы әкесімен тұрыватыр деватсыз әжесінде
заң бойынша сіз бүгінгі күні балалармен көрісіп балаларды қолыңызға алып уақытша күнделікті алуыңызға болады
то же қамқоршылық органына барып өтініш жазасыз осындай осындай балаларды осындай күндері көргім келеді деп
әкесін шақырады егер әкесі келіспесе оған қарамастан өтініштеріңіз сотқа түседі
сотта сізге белгілеп береді осындай күндері балаларды алып кетуге болады үйге аласыз бала қонады
осындай уақыттан осындай уақытына дейін әжесімен болады деп сізге бүкілін жазып береді соттың шешімі бойынша
бізде негізі қоғамымызда әділеттілікті бұзу жеңілдеу оны қалпына келтіруден
мысал үшін біреуді ұрсаң ы бір мезетте бір минутта ұрасың денесіне зақым
бірақ оны дәлелдеп оны кінәлату үшін жылдар кетеді
секілді апамызға да сабырлық керек
өйткені бірінші кезекте сізге қазір құқық қорғау органдарына арыздан бөлек ол ы бөлек жазылып ы ол жаңағыдай тоқтатуға кішкене көмектеседі
ал бірақ ы сізге қазір ешкім балаларды алып сізге бере салмайды
өйткені әкесі бар әкесінің құқығы айырылу керек біріншіден
ол ы сот шешеді әкесінің құқығы айырылады ма айырылмайды ма
ол да біраз ұзақ процесс бұл где то ыыы жарты жылдың көлемінде қарастырылатын мәселе
жарты жыл бойы сіз дайын болуыңыз керек және қасыңызға бір жәрдемші алуыңыз керек заңгер және осыны аяғына дейін жеткізе алатын
тек өзіңіз жүрсеңіз бұл сізді шатастырып қай жаққа не қай құжаттарды тапсырып түсінбей қаласыз не үшін істеватқандарыңды
мына қамқоршылық кеңесіне жаңағы басқармасына барып ыыы несіне орган опеки попечительства дейді сол жерге барып арыз жазасыз
арыз олар жаңағы талап арыздарын беріп осылардың барлығында қасында жүруіңіз керек
жарайды соңында айырды дейік әкесін бірақ одан кейін де сізге береді деген әлі ешқандай не жоқ міндет жоқ
өйткені сіз тағы да арыз жазып сізге қамқоршылық балалардың үстінен қамқоршылық беру туралы тағы арыз жазып ол да комиссия арқылы қарастырылып
сізге дұрыс сіз қарай аласыз десе ғана кейін барып береді
бұл ұзақ процесс аяқталғанша ең бірінші тез арада аптаның белгілі бір күндері көріп тұруға балаларды алып кетуге шешімді алып алу керек қой иә
ол да ол да оңай емес
ол да жаңа арыз беріп ол белгілі күнге тағайындалып комиссия отырады ол бір айдың көлемінде шешілетін нәрселер
егер комиссияға жаңағы әкесі қарсы болатын болса онда сотқа беру керек болады
ол сот та екі үш ай кемінде жүргізіледі
ол да оңай емес
әкесі мұндай жағдайды түсіндіретін болған кезде соттың үкімі даже уақыттарын шегеруі де мүмкін
шегеруі де мүмкін өйткені балалардың мына жағдайын көрген кезде адами жағынан да мүмкін қарап назар аударатын шығар нақытбек аға
біздің мемлекетімізде заңның дұрыс орындалуын қадағалайтын прокуратура
сондықтан ең бірінші сіздің жолыңыз прокуратураға шағым түсіру
олар әрі қарай өздері әкетуге міндетті сіздің жағдайыңызды міндетті
құрметті қонақтар құрметті сарапшылар пікірлеріңізге ойларыңызға рахмет
біз де бұл мәселе оң шешімін табады деген сенімдеміз
әкеге қарап ұл өсер алайда баланың бой түзейтін сәтінде асқар таудың қолдауы емес қорлауы басым болса одан не үміт не қайыр
біз біреуді сынаудан аулақпыз тек артымыздан сапалы парасатты саналы ұрпақ өссе дейміз
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой
періште көкте ғана аман сау болыңыздар